विद्यालयों मा दूसरा की धौंस मिटोणा का वास्ता कुछ प्रभावी तरीका ये प्रकार से छन कि अगर वू हम पर अपणी धौंस दिखोण लग्यां छन त हम सीधा-सीधा विकू विरोध करोन। प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक का साथ मा बातचीत करीक थें विकी शिकायत करी थें वी थें हम सीधा रास्ता पर ल्हे सकदा।